Raha tokony ho izy zegny mandritra ny dimy andro farafaha <hesitation> elany fakajianana laoko ao agnatin'ny frigidaire, alohan'ny tsy azo ihinagnana ananjy. Rehefa nihoatra an'izegny izy tokony tsy azo hohanigna.